Io orsa io zio fahaizako azy io biby a pôly nord any ai, zany hoe biby mahazaka tany manintsy, io zany koafa aminy andro mafana zany io orsa io alainy jiaby kaly nazy jiaby, hanina nazy jiabijiaby, bokeo izy manova kiby zay izy io, fa izy io zany koafa tonga amizay ririna io, tateriny aminy tranonazy ao zaka nalainy reny, raha nitsakarainy reny, de reny amizay hoaniny, bokeo izy tsy mihetsika tsony koafa tonga ririna io, karaha zany.